Pensu propi d'si perché 'na pianta al e sempre viva cume tanti autri materiai e se ti ti t'faze ün tai u taie le radis o o taie d'ram o la crusta d'la d'la pianta a la patis tantissim, magari o a diventa malavia o a möir adiritüra